कुछ भाषा जुंगू नौ मेते पता ची उ ची अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, अर फ्रेंच अर चाइनीज़ जेते हम मैंडेरिन भी ब्वल्दा अरबी ,रुसी अर जापानी अर उर्दू।